Elimu, elimu niyo- niyo- niyo- niyo- niyo urithi wawa vana ena familia. Kala vaghosi veru valechi va- kwaku walegheghire mashamba marwe vaghaghire ng'ombe, valeghire miremi. Nileo valechinika vana urithi, miracho ukheri tile merimie nika vandu kwaaghe agende mahaghireo. Nguji eremea kala kuichirima i- i- iondoa mndu akuremie kaajwa kuwatike vandu vaghe kuremea miracho. Miracho mifiriti kila muaghire maisha ghakwe. Vileshigha mremi ughiree petha, petha ighende igherema iwe mkwava mkwa mkia. Iena iende vandu vibaroko vache waghe kuremia haghireho. Miracho mwana ukamimika elimu akaipata kindo kichaa na aka igwarilie kindo kichaa wakati kumtikie shule. Akahirima amalie kindo kichaa aghire na nafasi yakwe njicha, andepata ajira yakwe njicha kana ndeirima ikwajiri weweka. Kwaku elimu nilo ufunguo wa- wamae- wamaisha. Mwana anikwe shule akaghenda kindo kichaa akaiivarelia hata aranikwa ajira ni therikali airima iku- ikunika ajira weweka na aghende mothia. Enacho elimu nilo urithi mbwi kabitha enika mwana na handu kwakolea mndu akeacheghea mwana wakwe akamnika we elimu avake mbeka duaire akiya juju ukaapho mitaeni mndu nao niwembika kirombora mofutini